Sj menntse asjm a, mepj sen dj munnhu adze siantsir nye dj, sj nntse asjm a cyj a cno oye kakra osiandj ikitsa w'enyiwa a ibotum dze akc beebi erohwehwj dj ebckc biara mbom sj nnhu adze a gyedj dabiara obi ka wo ho ana etum akc beebi a epj dj ekc. Sj amona bi mpo na erokctc mu a nnko hu, ntsi emi dze muhu dj ihu adze a, oye.